Pï nënö yot koma na bër myero an acïdh ï öd yath dwe k'acïdhö kïcël myero abed dökï pï dwethe adek ëka dökï acïdhö kinge dwethe adek ëka dökï teloke nï myero acïdh kï dek.

An amarö, an amarö ruko böng na boco naka ï ngut tyëna ka acïdhö ï kïlac ëka amarö ruko ën na nwongo n'ëkwö ökö na bër na nwongo Lëb Thur kobo nï kwany ïcïdhï na nwongo këdë ka ïcïdhö ï opic ï ruko, ëka amarö ruko thon gomci ka acïdhö ï lëga.

Jö na pol jwïnya mökögï pï cöl komgï ëka me pï bedo ï kabedo na cöl rwök mërë ka kanya ëgwökö pünö ïë, na pünö pyëlö ata ba ëgwökö ka bedo ka pünö ëk obed na leng, ka ëmïtö nï jwïnya obed pe mïtö dhanö ögwök ka bedo na ën bedo ïë obed na leng.

An atio pï caa nïnö acëlacël ëka kinge ticna adök pacö abedo k'ëthïnöna anën nï myero amïögï gï acama ayübögï na bër ocemo gïnï thon na bër.

Dhakö na döth myero öcam with cem na papath ëk cak obin ï thuno calö ngwedo, apëna, acede, ömadh thon nyüka, ömadh caï, öcam thon rëc.

Tic n'ëtëla më dini tïmö ï kabedona mïö gïnï köny ka pëkö opodho calö thöö më bino tëlö lëga, më arïö tic na gïn könyö gïnï thon ka athïn otyeko kwan na bër ecwodogï më bino ï lëga ëk göö gum ï kom athïn naka thon ï kom pacö, më adek könyö gïnï thon më mïö köp k'Obanga römö kabedo kïbëc.

In ïmakö ïrömö makö arem më two dweni. Më acël mïtö iwowotha kür ibut abuta kanya acël mïö arem mëdërë. Më arïö ïrangö yath na kweo arem calö panadöl cë ïmwönyö.

Awöna öpïö köbërë kï yamö ka ngat na tye ködë öwölö rwök mërë ï kabedo na jïï na pol tye ïë mïö jö nökënë n'ope ködë thon nwongo. Ërömö gëngö two awöna öpïö kï umo dhök k'atam ka ëwölö onyo pe myero enywok kï jö na tye ka awöna öpïö.